نون جو بريفار نكون فنان كوميدي خير, اوموان ضحك الناس شوية تسولاجي بصح الرقص واش تفيد الناس أصلا, أصلا انا الرقص مايستهوينيش, ماشي حاجة لي نحس راسي نديرها